Raha telefaonina ndreka hazavainao amin'ny zaza de izy io an voalohany indrindra alongany an, afaka hifagnasovana feo ndreka regninao akao an, raha tegna hoe araha mifagnatso an, de feo'olona regninao, te aregny feo'ny rianona anao de magnaso ananjy ano de l regninao feony, na ohatra hoe afaka magnano appel video koa anao de amin'ny alala'ny telefaonina, de lasa hitanao akeo izy, fa andreo mifankalavitra fa sy voatery hifankarivo.